त कारसे बेसी हमे मोटरसाइकल चलाएके मन पराम काहे काहेसे मोटरसाइकल चलाम नत उ अलगे महसूस होइये का। मोटरसाइकलमे मस्त हमनीके हावा खाइत खाइत साफा हावा नाजारा सब देखैत देखैत कहबो जाइके मिली। आ जैसे कि गली सब मे छोट रोड सबमे जीपसे निमन उहे कारसे निमन बाइक रहैये। आ जीप बा त हमनीके एउटे ठाउमे अटक जाम ट्राफिक जाममे उहे बाइक रही त छोट छोट ठाउ रही त उमेसे एके तैकामे नीकल जाम त उहो कारणसे हमरा बाइक मन परैये। आ जैसे हमे अभी कौन काठमाडौं रहैसि त इजगा जीपसे कहबो जाम त कम टाइम लागजाइ जौन पन्द्र मिनटमे पुगेवाला ठाउमे हमराके आधा घन्टा लागजाइ। आ उइहे हमनीके पंद्र मिनट ठाउ पुगेवालामे बाइकसे जाम नत दसे मिनटमे पुग जाम उहो कारणसे हमरा बाइक मन परैये मोटरसाइकल मन परैये। आब हमरा जैसे कि कौनो कौनो ठाउ जाइके बा। आ हमरा जीप काहे मन न परैये काहेसे जीपमे हमरा उल्टी होए लगैये भोमीटिंग होए लगैये का उइहे कारणसे बाटे। आ बाइकमे रहम त साफ ताजा ताजा हावा खाम नजारा देखैत देखैत मस्त गाना गाइत गाइत साफ देखैत देखैत जाम त उइहे कारणसे हमरा बाइक मन परैये ।